آسمع باه تجمل دراهم لازمك ما تفسدش، لازمك دير حساباتك قال تعرف روحك كيش تشوف المدخول تاعك، تحسب المدخول تاعك ومن بعد أيا دير حساباتك دير <hesitation> دير قائمة قائمة هاكا، و تعود كل مره ت قال كي تجي تصرف دير تكتبها بلي هاك واش صرفت وتعرف واش لازمك، وتشد على روحك، ما تفسدش ما خطيك من الحوايج اللي تبذر الدراهم.